ཐནེ་ དང་ ཨིད ནནེ་ ཧིགོ། བོཡ་དེ། ཆོ་ས མི་། དེ་། ཐ་དེ། རེ་བསྒྲགས་བཞི་སྡོམ་གྱི་བེཡ། གཞིཔོས། ཐ་ལ་ཅན་ལ་དྲེས་ཙַད་བེཡ། དེ་བཅད་གཏམ་ས་གིས་གྲབཿ རྒྱུ་ཆོས་ཡི་། ཐ་ད། མཛོད་པའི་ཤི་ར་དེ། དྲི་འོག་གསར་མཐེལ་བཏིུ་། དུས་ཚོད་ནས་གཞབེས་ཚེ་དེ་ནས། དེ་བ་ས་ཡི་དེ་ནོ། དང་། རྒྱབ་ཚང་ཅེ་བྱེ་ ཤི་གྲར། དཀར་བབ་ཡོངས་གྱི་དོ། མི་བིསྒྲེ་ཚ་བི་རི། དེ་ནམ་བྱེཝ་ཚིགས། འགྲུན་ཤིང་དོ། ཚིག་གཅོསོ་ལུ་ཤེག་ས་དེ། གཟི་སྡེས་ཚེ་གར་བསྒྲིགས་གནོན་གཏོགས་དང་འདོགས་གྱིས་དེ། ཕེར་གྲོལ་ཁྲིའི་དོ། ལི། སྟོད་མེད་བདེ་བུ་ཅོསོ་གཏུག་པ མ་མྱོལ། ཙོལ་ལསོ་དད་སྟེ།